Nga ay naa sifif yàpp def ko si cin, def ndox bu yem, muusal ko, muusal ko muusal ko muusal ko muusal ko ba nga xam ne ñor na, nga génnee ko, bàyyi ko ci palaat, muur ko ba mu fendi, nga jël lu mel ni liiñ boo xam ne buum bu set la bu weex la nga wékk ko ci dem jël morso bu weex laxas ko ci, nga xam ne weñ du ko laal. Bàyyi ko foofu ba mu wow nga def ko ay dagg daggat mun na nekk ñaari weer. Boo ko muusalee ba mu ñor ndox kese, nga bàyyi ko ba mu fendi mun nga ko def ay morso morso, mun nga ko denc ñaari weer balla weer <noise> wallahi mun na yàgg. Saa yoo ko bugga lekk boo ko toggee rek mu nekk yàpp bu correct, saa yoo bu la neexee tamit mun nga koo yëyee noonu boo ko muusalee, boo ko muusalee ba mu ñor bu la neexee bu demee ba fendi ba fendi ba mel ni lu wow wow bu la neexee noonu rek nga koy yëyee, boobu sax moo gën a correct. <noise>